A coltua do Braxî a l'é unna coltua ricca soviatutto pe-a muxica, gh'emmo unna fortiscima componente muxicâ pròpio queste gente e gh'é o samba, o samba brasilian ch'o l'é pratticamente quello o non il non plus ultra da muxica braxiliaña. O l'é famoso inte tutto o mondo e pe loiatri o samba o l'é unna via de mezo fra un canto religioso e un canto de politica. Dimmoghe un pö che tante gente do Braxî peuan contâse co-o samba.